வெவ்வேறு வகைகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான பறவைகளின் பட்டியல் இங்கே: பொதுவான பறவைகள் குருவி புறா காகம் ராபின் நீல ஜெய் பிஞ்ச் கார்டினல் புறா ஹம்மிங்பேர்ட் விழுங்க ஸ்டார்லிங் மரங்கொத்தி துருக்கி ஆந்தை சீகல் வாத்து அன்னம் கழுகு பருந்து வெப்பமண்டல பறவைகள் கிளி மக்காவ் காக்காடூ காதல் பறவை டோகோ டூக்கன் ஹார்ன்பில் கூகபுரா கிங்ஃபிஷர் குவெட்சல் ஹம்மிங்பேர்ட் (வெப்பமண்டலமும்) நீர்ப்பறவை மற்றும் அலையும் பறவைகள் ஃபிளமிங்கோ ஹெரான் பெலிகன் கொக்கு நாரை கார்மோரண்ட் சாண்ட்பைப்பர் பஃபின் ஓஸ்ப்ரே அல்பட்ராஸ் விளையாட்டு பறவைகள் துருக்கி க்ரூஸ் காடை